यदि मय कोई प्लेन उडान डटो हओं और बो टाईममे बो समयमे <hesitation> गजवजोणस आँधी आजयहय कहेसे मय अपन <hesitation> यात्रिके अ का कहतहयंकि समझानके ताहिँ विनय डर ना लागय कहिके कहन ताहि सवसे पहिले थोणिसो मौसममे खरावी आईगईहय । जाके ताहि जाके अभय <hesitation> ऐसो अवस्थामे थोणि प्लेन हालैगि तओ कोईफिर डरैयो मत थोणी देरमे जा सामान्य हुईजयहय । अथवा हमय थोणी जा आँधिके हवाके क्रस करनके ताहिँ जा हवाके <hesitation> छलनके ताहिँ थोणी मय फरक दिसामे लैजैया हओं तहि मारे प्लेन थोरी हालैगि कोई मत घवणैयो आरामसे बैठे रहियो हम थोरी देरमे जा प्लेन एकदम शान्त हुईजयहय । कहिके मय सान्त्वना देमंगो ।